Nni la me vita nun haju mai puliziatu un furnu. Si mi capitassi di fallu, pi prima cosa staccassi la spina pi nun pigghiari la scossa. Poi cu na pezza vagnata accuminciassi a puliziari la parti esterna di lu furnu, ca è menu lorda. Pi terminari, passassi a puliziari la parti interna. Si viju ca la pezza è troppu lorda, la canciu cu nàutra.